Egu henanadai, iha taura hanina ta beh, lau ina egu nohobou lalodiai lau egu, ura- uramase herevadia baina gwaurai, herevadia. Lau ina nanoho namaimu, egu, ruma gaukaradia naorem egu sansi nabimu nohobou gabudia nalaomu neganai, lau nega momo, egu nohobou gabudiai na, launa egu ha- hanua gwauna nagwaumu. Lau nanohoboum lalonai bema, taunmanima ta na, lau, egu hanua, herevana <hesitation> gouraia dika neganai, launa egu hanua gwauna nagwaumu. Nahereva aukamu, egu hana dainai naherevamu. O egu hanua taunmanimadia eha dikadiamu o egwau henidiamu lau vairaguai neganai, lau eguai na dia maoro. Launa hari nagwaum, egu, vaira henanadaina neganai launa nagwa launa, vabukoriai nanoho bona nada name headava. Lau lakiai banohom bona da egu mase danu. Ain launa egu hanua gwauna egu hannua taunimanimadia, gwaudia hanainai, lause nakaramu. Bema ini nohokau eiavana egu nohobou gabudiai egu hanua taunmanimadia eha dikadiam neganai hereva doh naero gunam. Bema, taunmanima na herevana ekara- ekaralaim taunmanima na maoro neganai, lau dan, nahegwau heni- nega tamona nahegwau henimu egu nohobou ida. Bema naeroamu, ie- idia na ia egwau henina kavamu neganai ia gwauna nakaramu. Da nega momo egu nohobou gabunai na, egu nohobou taudia ida na aina emai ura nohoboudia akaramu. Da, ahelaimu, ini buatau, ehoihoilaim taudia sivaraidia akaramu, ena ini kasi egadaramu taudia sivaraidia akaramu, heini gadara idauidau ekaramu. O taunmanima edia, ekara ahemudum bamona. Bema emai hereva aeroam selao namonamom neganai, taunmanima agwau henidiamu. Motu herevena beh una egwaum, hemudu. Kara ahegwau henim bamona. Toh nega momo na aina, anohoboum o lau nanohoboum egu nohobou taudia ida neganai, aina emai ura nohoboudia akaramu. Hari nagwaum, ini buatau ehoihoi laim taudia, sivaraidia akaramu o eha kimamimu memerodia sivaraidia akaramu ea haodamu eha pidipidimu. O ini gaukara taudia sivaraidia akaramu. Nega momo emai sivarai na ini, taunmanima sivaraidia akaramu. O nega aidia anohoboum ni, taunimanima, kara ina horai na hanua lalona dia namo an, da. Ina ai anohom beh, ini hari nega nohoboudia beh ini hanua lalonai em- evaram karadia. Heuni nohoboudia akaram. O nega momo na launa, asi naram baina diho bainam bana, asi naram sibogu baina heato vareai uni, hanua nohoboudia ini hanua lalonai evaramu daka badina una gari mamina na nabiam dekeguai danu dainai. <hesitation> launa egu, adavagu natugu, baina, naridia danu. Launa dia taunmanima ta baina naria evana daka launa na lause, nakaraea besena baina naria. Launa dia haidia baina naridia. O hari nagwaum nega momo anohoboum na, bema egu, asegu gaukara rumai nadihom naha nohoboum neganai, unu bamodia. Da emai ura nohoboudia akaramu. Anoho amaimu, ina na heroamu neganai ina, hanua ena mauri dainai, ai nega momo ahere. Na, na nohoboum na, negaidia, Dia lau varavaragu ini nohokau ida naha boumu- na nohoboumu neganai, ni sivairaidia na idau. Lau varavaragu ida naha nohoboumu sivarai danu, nohobou, herevadia danu idau. Ma, kara ai, egu, una, nanohoboum, taunimanimadia na idauidau. Haidia beh ini buatau ehoihoi laim taudia haidia beh ini, dala saididiai egadara gadaram taudia dia ida anohoboum haidia beh varavaragu ida nanohoboum. Dainai emai nohobou herevadia na idauidau. Dia ibounai hegeregere. Varavaragu ida emai nohobou beh idau. Hari nagwauream, nohoboudia na idauidau akaramu.